Turli xil sut turlari mavjud. Bularga sigir suti o'simlik sutlari, so'ya sutlari, echki suti, buffalo suti va laktozasiz sutlar kiradi. Bularning farqi ularning qancha miqtorda yog'ni o'z ichiga olishi bilan o'lchanadi. Masalan sigir sutida tahminan uch yarim foiz yog'ni o'z ichiga oladi boy va qaymoqli odatda qaymoq ham tayorlanishi mumkin.